أول شي جرب تضغط على زر الباور مع زر الصوت لفتره طويلة عشان تعيد تشغل الجهاز إذا ما ظبط جرب تشحنة لمدة- لمدة شوي عشان يكون فيه طاجة لو مازال مايشتغل جرب توصل الجهاز على الكومبيوتر أو على خدمة العملاء للمساعدة ميشان يساعدوك لحل هذه المشكلة تمام.